bon oyiro o dɛ mu ɓa sɛrobiya ma ba nicoza cɔnpɔrteman wiyan a de'ere abe ɓa sɛrobiya ɲan we woro ma wɛ mami tanre han tanre nɛ bawe le bawe cominikera a wera bepɛ bahi lena tanu to ba zun bie mima we un ho tanu a cira nunɛ to ho naso zun bie miwe dɔ mɛse ba sɛrio we famu wɛ matete mami tanu nɛ bawe le a nɛ wɛ na